أنا آكل لمجرد إن الأكل ظرورة من ظروريات الحياة، لكن طبعاً إذا ماني مضطرة آكل ما في مشكلة يعني عادي إذا اختفى الأكل ما هي مشكلة، طالما إني يعني ما راح أفقد حياتي لكن النوم إذا اختفى أحس إني راح أتأثر نفسياً وراح أتعب، النوم فعلاً سلطان ويريح بالي ويخليني أفصل من ظغط الشغل وظغط االناس، يا الله لو ما في نوم ثاني بالنسبة لي كابوس.